Kuva ku ba sini ndake tsaiga cani daala babu ghi a vulita, babu ghi a sukunita ci ndake umaa ghinshin ba wuti bukwa ngwaruni tighasi ta bakwa vula taba kwa vula ti wai amma wa jina sinna ba ghi wu ndake tsiga we wu kwi vula ti wai ghan we’e mani ma hesitation subana manima kussiya ma yana dubbu ghani we’e waku vula titaa wa ndake vula tita wi di a fakhi kunyule ghini hi bu mbami ba kunyi wi gma hi khimahun ba kunyuwi